Ku tijatyë dun yaj tëchkëy në tijatyë kukeyëp në jëx pekyë tijatyë dun tijatyë kunaxpë, tokatyë dun kunax bi'i tëm bi'i sam ji'ib dun jëk kuwa'atëp pues kap bi'i dun yaj matyë yak i'ijpë dun wenë yaj tëchkëbyë je'e yëdun tyumbë në tyam në iuk yaj tëch këbyë bi'i tëchnyë najk dun mukayn je'e yëdun tyum.